ذات مرة عثر على مفتاح يمكنه فتح أي باب! ولكن لسوء الحظ في البداية هذا المفتاح وقع في أيدين الناس الاشرار ، فبالتالي يستغلونه بطريقة خطأ يفتحون ابواب البنوك والمصارف والبيوت ويأخذون منها وينهبون الكنوز والمصاري اللي فيها! ولكن الاخيار استردوا المفتاح بالنهاية وسلموه للشرطة.